संयुक्त मैक्सिकन राज्य जेला आमतौर म मेक्सिको के नाम ले जाने जाथे उत्तरी अमेरिका म स्थित एक देश हावय। ए ह संघीय संवैधानिक गणराज्य हरय। एखर सीमा अमेरिका के उत्तर ले लगे हे। दक्षिण प्रशांत महासागर के सीमा अपन दक्षिण म ग्वाटेमाला बेलीज अउ कैरेबियन सागर अउ पूर्व म मेक्सिको के खाड़ी ले घिरे हावय। लगभग बीस लाख वर्ग किलोमीटर म फैले मेक्सिको अमेरिका। के पांचवां सबले बड़का स्वतंत्र राष्ट्र अउ दुनिया के तेरावां सबले बड़का राष्ट्र हावय। ग्यारह करोड़ के अनुमानित आबादी के संग ये नोवां सबले जादा आबादी वाला देश हावय। मेक्सिको के एक महासंघ हावय जेमा इकतीस राज्य अउ एक संघीय जिला राजधानी हावय।